South Africa o goroknai kaisa hapni bagwi Ani passport visa himnani bima tei himnani lama kaisa kwrak thokni bisingo tongnai. Ang swngcharni rang Sauth Africani rand rangni kard tei hayungni tubunai. Kwtal rírok wngnai kwchangma nwngjak rírok nwngjak jorani bagwi jacket hat tei kwchang kwchang khe himna bagwi rírok. Safarini bagwi ang neutral rangni rírok rangchakni rangchak tei thum khlaiwi rwnai. Salni rangchak salni glass rangchakni rangchak tei twini bottle no teisa use khlaiwi mano abo belai kheno nangkukmani manwi. Beach ni bagwi twi yok mani ri nangnai. Kaisa samung tangmani bijap kokthai tei offline ni map lama tubuna bagwi chubachu khlainai.